I Egypta zao da fa firenena fa atitsy taloan nisian'i Jesôsy Kristy dafa tao reo. <noise> Reo <noise> nana ny mpanjakany, nana ny Faraon da nisy n gn andevo gn tao. <noise> Da reo koa tam andron'i Josefa tam baiboly. I Josefa gninday gn'anakin' i Israely niala tao satria <noise> taranakin'i Jakôba. Da izay gn mampalaza ny kolotsay sy mampiavaky gn kolotsay <noise> Egyptianina.